أكيد بختار إن أفقد مفاتيحي عن الهاتف المحمول، بدل تلفوني لإن الهاتف توه صارأساسي في حياتي وحياتنا كلنا في كل شيء، في الشغل ، في التواصل المعلومات ، أما المفاتيح نقدر نستغني عنها، ونعوضها بسهولة جدا، أو نستعين بشخص تاني يفتح لي الباب أو يقفل الباب، لكن النقال لا غنى عنه.